Aminah manokana longany a, <hesitation> sisy fetrany raha ohatra ka hoe resaka fanehoan-kevitra zany satria, matoa hoe nataon-janahary a samy nagnagny loha siraikiraiky ansena dikan'izeny hoe sy hitovy aby si hevitra ansena jiaby fa afaka maneho hevitra fôna amin'ze fotoana mampety agnanjy.